ارې د چلولو په حساب دوه ډوله دي، برقي ارې او لاسي ارې دا ارې په دو لاستو او یو لاسته کې جوړېږي. ارې په غټو او کوچینو ارو هم وېشل کېږي او دا ارې هم برقي وي او هم لاسي وي. یو ډول ډېرې غټې ارې دي چي په ماشین کې نصب سوي دي او د لویو ونو د تنو د اره کولو لپاره کارول کېږي. یو ډول ارې دي چي ډېرې کوچنۍ دي او په وړو ماشینونو کې نصب سوي دي.